Ia, kapila fan̈atazan̈a raha iny zen̈y <hesitation> lera koa fa karà ataony mandoky paty, tsy maintsy mampiasa karà pazan̈a pasoara zen̈y fivolan̈ana izy. <hesitation> Alatsaka an̈abo iô zen̈y i paty in̈y beka zen̈y rano iny zen̈y mijotso ambany. Aviô zen̈y mba afaka sasan̈a zen̈y paty iny tsy direkty latsaka ambany any koa zen̈y paty jiàby. Ze zen̈y ten̈a ilàvana i raha io.